Oïme jaeko, azucar blanca, azucar merena, oïme vi, leche dive oñemojeva, mermelada, helado, fruta reta, naranja lima ëreï oyeague retama